Asany ñy laforo, ñy laforo natao hiketreha mofo, mampilitsy <shushes> herinaratsy ie, mamokatsy <shushes> hafanà; hafanà aboakiny iñy amizay mahamasaky ñy mofo ketrehin-teña añatiny ao ;i koa mañajary hafanà añatiny ao, afaky hamanan-teña karazany ñy mofo ketrehinteña.